Nere soap okegere paroo upogigui soap aike ama noko gere using eto sigui. iko soap okee sauspan ogo upogigui, plate ogo ikoi soap upogiga ikoo paro nko aike morilo ngugu toi ikoi upogio nagai nno ogo iko soap nerege nokege emuroo hekene noke ragai toi kigipai oo. Toi kigiparo oi oepoo nico mixing paroi egu iko paiga ii upai ikoo kongara egu nokee soap tee akoi akoi nogu relege akoo soap akonogu tege taosoap ee umonoi ogo tono mani regui. Ako soap ikonnogu ligema gere life ikonogu soap umong upa pioo upa lei ago tee. Soap umono raga toi mani resi paroo uparei ogo tegee soap upogino mani ugugui, egu nagai nno ogo iko plate nkoo saucepan nkoo tege soap upogigui. Apo iko soap tee aike amanoko apoo using etopogigui. Iko aike upa lei ee paroo upalei plate nkoo, noke iko onogoi posine kopiro ii ogo pipi pagui.